قريت كتابة عن الرعب وانواع الجن والاشبا. وكان ممتع صدج. شوي يخوف بس كان ممتع اكثر من كونه يخوف.ارشحه لمحبي الرعب وقصص الاشباح والجن. بس اذا كنت تخاف ما انصحك تقراه فاذا كنت بتسأل عن كتاب مفيد فقرأت كتاب عن علم النفس لكن لو ما كنت مهتم في علم النفس هتشوفه ممل